Injé émoto siin émobilét, émoto nirégé nicaméné gatéhiléén que émobilét uñowoom bugacaméén gatéhiléén émoto ikaat to émobilét marok émoto éni on gatéhiléén yo éni émiit yon galub mat ubooj néni busaha nooma mat bujahi néni gapoor mat gugori marok néni hon gatéhiléén aw bépéék baré émobilét ébajut épéék yo écimé nicaméén gatéhiléén émoto irég émobilét.